איין מאל, איין צופרי, שטיי איך אויף. און איך נעם ארויס מיין טרייבל. און איך הייב אן ווישן אויף דעם. און איך זעה עפעס א אינטערסאנטע עפפ וואס איך האב קיינמאל נישט ארויף געלייגט. שוין, כ'גיי אריין, און איך זעה אז ס'איז גאר א גוטע עפפ. ס'איז געמאכט צו קאנטראלירן די גאנצע הויז ווערטשאפט אליין. ס'איז, כ'קען ארויס גיין און ארבעט, כ'קען אליין שטעלן צו קאכן מיין זאכן. כ'דארף נאר אנגרייטן די טאפ, און ס'הייבט אן קאכן. נאך דעם קען איך מיט די עפפ אנשטעלן די פרידזשעדער. אנשטעלן די אויוון. אויסלעשן די וואש מאשין. <hesitation> אנשטעלן מיין ראבאט וועקיום קלינער זאל אנהייבן וועקיום קלינען, און וואשן די פלאר. און כ'דארף נישט זיין אינדערהיים, כ'קען צומאכן ווינדאו שעידס, עלעקטראנישע. כ'קען אויס לעשן לייטס, און אזוי ווייטער. איך וואלט מיך נאך געפרעגט וואס די עפפ איז. און וויאזוי ס'איז מיסטעריעזע וועג אליינס ארויף אויף מיין טרייבל. און כ'וואלט באצאלט פאר די עפפ. און פארשטייט זיך מיט גרויס גענאדע, און פריילכקייט, און פאראדע, וואלט איך עס אנגעהויבן ניצן.